לְסַרְחַה כַּאנְפַדַּל נַחְתַפְּל בְּעִיד מִילַדִי בְּוַחַד אֶלְטַּרִיקַה לִי כְּתוּן בְּסִיטַה וְלָקִין פִּי נְפְס אֶלְווַקְת דַּאְפֵּא מְשִׁי דַרּוּרִי כְּתוּן שִי חַפְלָה כְּבִּירָה, גִ'רִיר גִ'רִיר מַעַ אֶלְנָּאס לִי כַּאנְחַבְּהוּם, אֶלְעַאִילָה וְצַחָבִּי לִי קְרַאב לִיַא בְּזַאף, שִי טַלְבָּה זְוִינָה וְשְווַיַّا דִּיַאל אֶלְضְּחַק וְמוּסִיקַא וְשְווַיַّا שִי חֻלְוַא זְוִינָה, כַּאנְכּוּן פַרְחָאן אַכְתַּר גִ'רִיר בְּלוּגְ'וּד דִּיַאלְהוּם וְכַאנְחַבּ נְדּוּז הַאד אֶלְנְּהַאר בְּוַחְדִי נְפַכֵּר בִּשְנוּ דָּאר וְשְנוּ בָּאגִי נְחַקִּק, בְּחַל וָאקֵף מַעַ רַאסִי.